O scappa o scappa, o vive con questa sensaçion, e ghe vëgne da scappâ, e dapeu, dòppo ëse anæto pratticamente da l'atra parte do mondo, o screuve che questo personaggio o ghe voeiva solo dî "te veuggio ben".